<noise> Nyew, yɛka "literature" a ɔyɛ kwan a nyimpakuw bi fa do bɔ hɔn bra ntsi sɛ woara nyi etse wiase na ennsua mesi a ɛbɛfa abɔ wo nkorɔfo si fa bɔ hɔn ho bra a besi dɛn a- ehu bo a ɛsom na atse wankasa wo nkorɔfo <noise> na hɔn amambra ase. Ntsi "literature" dze kasadwin no ho wɔ mfaso ankasa. <noise> Mpɛn pii no wɔhwɛ hɛn abrabɔ wɔdze ahyehyɛ akyerɛw, wɔdze ahyehyɛ agodzi, wɔdze ahyehyɛ ndwom na wɔdze ama hɛn. Efa ndwom na itum hu dɛ ah! ndwom yi dei na ɔreka afa nkorɔfo yi ho, bɔhwehwɛm' so no na nokwar ɔda dɛm suban no a edzi efa nkorɔfo no ho. Ntsi no kasadwin dze ho hia ma hɛn dɛ yebosua osiandɛ ɔnoara nye hɛn ara.